जैविक और अजैविक खाद्य पदार्थो का बीच मा सिंथेटिक रसायनों और कीमत कू सबसे बड़ू फर्क च। जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत पारम्परिक खाद्य पदार्थों की तुलना मा पचास प्रतिशत तक अधिक ह्वे सकदी। जैविक खाद्योँ थें सिंथेटिक रासायनों कीटनाशकों और उर्वरकों का इस्तेमाल का बिना तैयार करै जांदू। जबकि अजैविक खाद्य पदार्थों का उत्पादन यूँ सभी कू इस्तेमाल करै जांदू। जैविक खाद्य पदार्थ मा मिट्टी थें समृद्ध बणोण का वास्ता खाद, पशु खाद और मलचिंग करै जांदू। वखी दूसरी तरफ अजैविक खाद्य थें बणोण मा लैब और अल्ट्रा वाइलेट लाइट कू इस्तेमाल होंदु।